Ai, managnegna be si io a avy amin'ny alalan'ny le izy managna elatra somary matevitevina sady koa a maventy be dia igny matonga ananjy madigny ela, madigny ela be zany izy.